<hesitation> isa décroissant manomboka amina zéro zao ai: <hesitation> zéro ai, angalagna araiky ai, angalagna aroa ai, angalagna telo, angalagna efatra, angalagna dimy, angalagna enigny, angalagna fito, angalagna valo, angalagna sivy, angalagna fôlo angalagna araiky ambiny fôlo, angalagna aroa ambiny fôlo, angalagna telo ambiny fôlo, angalagna efatra ambiny fôlo, angalagna dimy ambiny fôlo.